כ'וואלט ענדערש געוואלט לעבן אין א וועלט וואו ס'איז נישטא קיין ארעמקייט, ווי אין א וועלט וואס ס'איז נישטא קיין פאלושען <hesitation> וועגן, פאלושן איז נישט גוט פאר א מענטש אבער ארעמקייט איז- אונז לעבן אין א וועלט וואו מענטשן האבן אזויפיל- מ- מ'האט שוין אזויפיל שלעכטע זאכן אז, ארעמקייט וואלט געווען איין זאך ווייניגער מיט וואס זיי האבן